Bɛkasɛ kwaeɛ a, kwaeɛ deɛ, neɛ me nim fa kwaeɛ ho ne sɛ ɛyɛ beaeɛ bi a, biaa nnyɛ afuo wɔ hɔ, wokɔ a wobɛhu nnua akeseɛ akeseɛ, nnwura ahodoɔɔ, nnua ahodoɔɔ ne mmoa, mmoa ahodoɔ nyinaa wobɛhu bi forest mu. Nti bɛkasɛ forest a, bɛɛpɛ akyerɛ sɛ beaeɛ bi a <hesitation> nnua ne mmoa ahodoɔ te a, ɛhɔ no deɛ bɛmmfa hɔ nnyɛ aafuo. Nti ɛhɔ no deɛ, asase he da hɔ saa, ne ɛbɛbɔ ho bane. Nti bɛkasɛ baabi yɛ forest a, deɛ menim aa ne sɛ, baabi a <hesitation> nnua, nnua ne mmoa ahodoɔ ɛgu, ɛhɔ ne bɛfrɛ no forest no. Nti m'adwenkyerɛ kakra me wɔ wɔ forest ho ne no.